في يوم من الأيام، فهيكي كان مساء، اكتشف رائد فضاء نجمة جديدة تلمع بشكل غريب، كان عنده فضول يبي يشوف وإيش هادي وإيش كان، يعني كانت تلمع بالطريقة هاذي فيها اختراع، اختراع طائرة، اختراع مركبة قضائية يجدر بيها، يجدر يعدى يشوف كيف- كيف النجمة هاذى تضوى بالطريجة هاذى.